المكونات الرئيسية ديال الكومبيوتر كاينة الشاشة و اللوحة ديال الازرار و الفأرة و كاينة الوحدة الانتاجية هادو ما المكونات الريعة دياب الكومبيوتر